Fihinanan-kena zany da tena tsy misy problema izy io ary tsy misy olana mihitsy. Ah tsy haiko hoe ino mahatonga gn'olo sasany amizao aby manao végétariens e, ah bla bla bla e, vegan e, tsy de hitako gn'antony zany. Gny biby namboarin'agnahary. Tsy raha tsika olom-belo namboatry anio. Namboarin-jagnahary natao ho hanin'olom-belo. Gny biby samy biby aza mifampihina fa zay le natiora maha olom-belo atsika, vo tsika koa gny hivadiky hihina ravin-kazo avao, aty sy aty de tsy de mety zay. Fa ah tena ara-dalàna gny fihinanan-kena, tsisy problema ndre kelikely.